Ny akoho koa voro avao satria, i volany teo iny, misy volony, manatoly i lafa lafa hiteraky fa tsy mitera-bata, le mihina voavoan-draha. Ohatsy hoe tsako, vary, voamaina, ze raha lafa voavoandraha reny haniny iaby.